कोइ खालो लै खेलकुद खेलुन्ज्या सट्टेवाजी गर्दु भुणेको कानुन अन्सारको अपराध हो । सट्टेवाजी भुणेको कि हो त, तु भुणेको खेल जित्ताकी लेखा अर्खा टिमका जो आफ है भाइरका टिम हुनान् उनलाई रुप्या दिइवटि, विभिन्न खालका प्रलोभन धेकाइवटी गद्या कारोवार हो ।